Eeee! Ny fomba fanorata tatara foko io zay da miaky amin'ny egnamapanahianao egny avao, manaoa akory ny egapanahainao, miaky amin'ny raha hita aby, da miakay amin'igny.